Almaqsud be nadum iʼish maʼishe kwase da, hubas annam da ilga inda khidime, bikhadam fiha, wa bigdar mutallabata kulli shai bidora da bigdar bisawwi be nafsa, kan be iyala be walada wahid- tinen, bigdar bifkur lom, wa ma biʼazinnadum al-akhar, hukula mafi nadum bi aza bikhadam.